بسم اللہ الرحمن الرحیم ننتو ہراکہ نن دسنہ بِجاتے اوفتا ننتو بھازا قسماک اریر اسٹ ہمو مریک کہ نن ناڑی کینہ تہ اسٹ ہمو مریک نن چھٹ کینہ تہ چھٹنگ ئے دسنگ پانہ اور ناڑی والا اسہ یکہ او وڑس مریک ناڑی ہمودے کہ اِرا خراس تفنگ مریرہ لنگار تا مریک جُغ تا مریک جُغ ٹی جُغلوک مریرہ جُغلو تے ٹی او بند کیرہ چِٹاتے تا ہندن کہ پسیداک مریرہ پسیدے یاما کیرہ وختس دا خراسا کیرہ تہ زیادہ وختس اے خراسا کیرہ تہ اور لنگار مریک لنگار نا شتنک مریک کمیر مریک اور ہندا لنگار انت ٹی ہلیرہ ہرا دُوٹی ہلیرہ جُغلو پارہ تہ اوٹی ہلیرہ تو ہنداکہ کمیر مریک کمیر ڈغار اٹ پلک ہلسا کشسا کائک اور ناڑی مرسا کائک اور او تینا مُخا تفرہ اسٹ ئس اودے پارہ کاچوڑَو ہرا ٹی بِجاک شاغوک مریرہ دا مریک۔ اِرٹمیکو چھٹوکا دا مریک کہ لنگار کیرہ اِرا لنگار خلیرہ ولا ڈغارے مالہ کیرہ اونا بِتت ئے پرغرہ برابر آوار کیرہ تہ آوار کننگان پدا دا مریک کہ اوٹی لنگار کہ کریر تہ لنگاران پد چھٹیرہ تہ چھٹان پد مالہ کیرہ تہ دا چھٹ مریک۔ چھٹ ٹی دا مریک کہ خولم بھی چھٹ مریک ماش چھٹ مریک ماک چھٹ مریک پریش چھٹ مریک ہندا ڈول اٹ پین بھازا بِجاک چھٹ کننگ مریرہ۔ ماش ئنا بھاز قسم مریرہ شِر اسہ قسم ئس تہ ماک اسہ پین قسم ئس مریک دا کننگرہ۔ دافتے نن امر کینہ کہ دا ہمو مریرہ کہ نن چھٹینہ تا ڈغاران پیشتمرہ ایلو دا مریک کہ نن دا ہنا ہی بِجاتے جوڑ کینہ اور تینکہ نن دافتے بارِفنہ اور بارُنو تینکہ کُننگ نا گڑا جوڑینہ تا۔ خولم نا ہراکہ دانہ غاک اریر اوفتے کڑچو سے ٹی شاغرہ اوفتے کیرغان خاخر لگفرہ اوفتے اسہ ڈو ئسیٹ یا اسہ گڑاسیٹ سُرفسا کیرہ او اول مچہ اوفتا باسنگے سینکُٹ پارہ اوفتے دانکو کیرہ دانکو ہمو مریک کہ پُورا خُلکُن مریک اور بِسک خولم او اسہ بارفوکو بارُنو اسہ کُنشت ئس مریک با مریک تو اوٹی دا مریک وختس ہندا خولم نا دانکو تے ٹی ہلار شاغرہ اوار کیرہ او اسہ بھاز گچینو بھاز مزہ دارو اسہ کُننگ نا گڑاس جوڑ مریک۔ ہنداہی ڈولٹ ہندادے اگر نسخل شاغرہ نسخل ٹی ہراوختا آبوس کیرہ تہ خولم نا دانہ ئے آبوس کیرہ آبوس ہمودے پارہ کہ خوشہ غاتے کُلے مُچ کیرہ ہتیرہ خاخر ئسے ٹی شاغرہ خاخرے لگفرہ خاخرے لگفنگان پد دافتے مُوشکرہ مُوشکنگان پدا دا خولم نا دانہ آتے کشیرہ دافتے ہمو وختا کُنیرہ او آبوس مریک۔ اگہ آہا کہ او کلے ہمو دانہ غاتے کشیرہ اوکا پدا بارفرہ تا۔ بارفنگان پد اودے پارہ خرمین خرمین دادے نسخل ٹی شاغرہ تہ ہراوختا ہندافتے ہندا آبوس مروکا باروکا خولم نا دانہ غاتے نُسرہ دا نُت جوڑ مریرہ نُت جوڑ مریرہ تو دافتے تینتو تینا ہمو تُورہ ٹی تینا ہمو اسہ لوت ئسے ڈھکیرہ تا گڑا او دا مریک کہ ہرا وختا براہوئیک بینگُن مریرہ مَش آ تینا مال ئتو کارہ وانڈی کارہ ڈُکالیئو سال مریرہ پین بُڑ بے دیری مفک تا پِریئو دے ئس مریک یخیئو دے ئس مریک ہندنو پین وخت ؤ ویلئیو دے ئس مریک گڑا او تینا ہنا دافتان زرس کشیرہ دِیر ٹی شاغرہ دافتے شڑدیرہ دِیر ٹی شاغنگ شڑدنگان پدا تینا دا اِرا ہور براہوئی تینا دا اِرا ہورے چمچ نا جاگہ غا استعمال کیک تو اِرا ہورٹ تینا باٹی شاغسا کُنسا کیرہ کیرہ تا تو دا اوفتا باقاعدہ کُنشت ئس جوڑ مریک اور اِرغ ؤ بے دیر نا سمجھہ کاریم اونا مریک تو ہنداہی خولمے دانکو کیرہ ہنداہی خولمے شڑدو کیرہ ہنداہی خولمے ہلار ٹی اوار کیرہ دا ڈولٹ دافتے تینا اوفک خوراک جوڑرہ اور ہندا ڈولٹ ولدانا ننا مَش ئنا ہرا درختاک اریر اوفتے ٹی اسٹ ئے پارہ کوکر اسٹے پارہ بِرُڑی تو کوکر بِرُڑی ایلو ئے پارہ کٹارک کٹارک کٹارک اسہ لس او پن ئس مریک اسٹے پارہ گؤن اسٹے پارہ کسوڑ گؤن یکہ او اسہ کُنشت ئسے کسوڑ یکہ او کُنشت ئسے دا بھی بِجاکو ہمو انتاتا رختاتا اور بِرُڑی اسہ یکہ او گڑاسے دافتے بارِفرہ دافتے بارِفنگان پدا دا بھی اوفتا باقاعدہ خوراک نا ذریعہ جوڑ مریرہ اور دافتے بِج ئکے بھی استعمال کیرہ ڈغاران خرفنگ خواہر ڈغاران خرفرہ تا ایہن اگر کُننگ خواہر تا تو دا وڑٹ دا طریقٹ کُنیرہ تا تو اوفتا مَش ئنا ہندنو اسہ خوراک ئس مریک کہ دا خوراکے اوفک تینا بالکل ہرا وختا اُستا پائے ڈغاران برنجے مچہ پین وڑ سیٹ کیرہ برنج ہندنے کہ ڈغارے دِیر لائیرہ ڈغار ٹی دِیر مس گڑا او کہ ارے برنج نا چھٹ ئنا طریقہ ہندا مریک کہ برنجے چھٹ کننگا پدا برنجے شاغرہ ہمو چھٹیرہ پدا گڑا زی اٹ اونا مالہ ئے کیرہ لچغ اٹ خراسکو بندغ مالہ نا زیہا سوار مریک اور مالہ کیک تہ برنج دا ڈولٹ دسنگ مریک ایلوفک چھٹ کننگ مریرہ دا ڈولٹ براہوئیک تینا داگڑاتے تیار کیرہ بھاز بھاز نما مہربانی منتوار